Epɛ dɛ odur ewimbir a itum da ehu. ͻwo ma menkyerɛ wo. Sɛ odur ewimbir a, bͻ mbͻdzen dɛ wͻbͻbͻ ndͻnsia mpaamu dze, nnkedzi biribiara bio. Eda hͻ so a, bͻ mbͻdzen na dundum wo dan mu kandzea nyinaa. Gyaa dɛ ebemiamia w'akasaanoma no. Mma kandzea biara nntͻ w'enyiwa no do na da hͻ fann na to w'adwen mu fi biribiara ho na ibotum na ada.